أنا أجدر أتحدث بعدة لغات زي العربية طبعًا والانجليزية وكمان بعض اللغات الاخرى زي الفرنسية والاسبانية. احب اتكلم فيهم عشان كل لغة تفتح لي ابواب جديدة لفهم ثقفات مختلفة والتواصل مع ناس في اماكن متنوعة. كل لغة عندها جمالية وطريقة تعبير فريدة. وهلشي يجعلها ممتعة اكثر